Yende be habbinta am tegal be debbo je mi yidi, dum nyalande seyo on, mi sunan to himbe warai tegal am wari valli am seyo. waade am bo kuje suno on mi yelan be wara be wanna am du'a ha babal fo-fo maide am.